Fomba fanaovana sôsy vinai-vinaigrette na ny sôsy vinaigitra, alaina ny baolina kely na ny vilia jodina ah de asina sira ao anatiny ah de ampiana vinaigira eo eo amin'ny roa na telo sotro eo de ampiana dipoavra de afangaro tsara, rehefa izay milona ela ela dia tetehina ny tongolo ah de arotsaka ny menaka dia vita.